Megye dzi dɛ ankonam nnyɛ adze pa ntsi sɛ emi anaa moho kafo ɛkor wɔ dɛ ɔkɔ a mɛhw - mɛpɛ dɛ emi mɔkɔ sen dɛ mɛtsena ha ayɛ ankonam.